Ushumi uchumi watulu tunuli ksinda sana serikali ijitahidi ushumi wa motutu ishansi sinyo kwasabu warinari shai shilingi ya kenya na yakwa mutwa tile shilingi ya kenya ni vidoka kabsia hurukui ya motu, chobana kaata iraramle ndwelava lavala shida hati kwa hiyo tali mali ya wasiri liili ivef finganaupia vilevile lakini ushumi uri- uringwasai tuka sababu mchuk kwamberu chamtu mtu mtana mtui